إنت ودك تركب جطعة أثاث بسيط ،تأكد إنه كل الجطع والأدوات موجودة، إجرأ التعليمات وإتبع الدليل خطوة او خطوة ،جمع الاجزاء، إبدأ بتجميع الاجزاء الكبيرة اول ثم الصغيرة واستخدم الأدوات المناسبة لتثبيت الجطع من التوازن بعد التركيب وإن الاثاث متوازن كذا بتكون خلصت. عشان عدد كبير من الكتب، أولاً رتبيها حسب النوع مثل الروايات، الكتب العلمية أو التاريخ. بعدين ممكن ترتبيها بالحجم أو اللون حسب اللي تفضيه. وممكن ترتبيها على رفوف أو في صناديق جميلة. وإذا في كتب ما تحتاجينها، ممكن تتبرعين بها أو تبيعينها.